मेक्सिको एक अनोखे परंपराओं से भरा देश है। जइं मइं बहुत सारी परंपराये मौजूद हैं। जइं मइं कुछ मौजूद परंपराये हैं। जैसे पेस्टल काला, दिया दलास मोटोस और दुसरी परंपरा है विश्वास पर ताकत। तीसरी परंपरा है सैस्टस। चौथी परंपरा है विवता गधा। ए परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है। जे के मेक्सिको के लोग भुत ही आराम ते और बहुत ही संग्रह ते करत हैं।